أفضل فقدان مفاتيجي؛ السبب إنه المفاتيح ممكن تعوضها بسهولة سواء بتركيب مفتاح جديد، أو باستخدام بدائل مؤقتة، مثل: الأقفال الإلكترونية، أما الهاتف المحمول فهو جزء أساسي من حياتنا اليومية، يحتوي على المعلومات المهمة، التواصل مع الآخرين، أحيانًا حتى العمل، فقدانه قد يسبب الكثير من الإزعاج، والمشاكل.